Lo que kauk lanun pus pus ku'uey, ku'ey de matajau de ndajap ku'uey lapay pus tuban con ngumje aveces va xiñi'iu lanaung nanuy ngumje o kiñiuy ngumje lanaung ndajap ku'uey porque kauk lanun rapu jay mununaung y ma'ay kunju pus lanaung mjiung ngjuepus saria tutsajau saria fideo li caldo tu'uey rapu lanaung y ndajap lajau con ku'uey y de ndateu pus paiñ aveces ndajap lanauung nanuy ngumje porque ya nipem ya nipem lamang porque rama ba'eiñ kunjui se lanaung mjiung ngujue pus rama baeiñ kunjuy lanaung kujuy ndajap nuy ngumje y ya con kipiay y con kich'i y rapu y ya y aveces te cuando takejem mjiung talung pus tanam tutsajam caldo saria y mjiung rapu tanam kauk lanaung rapu porque abecés lanun rapu mununaung saria mjiung saria mjiung mbung rapu a veces se takejem pues kak lanaung tutsajau rapu ndajap con aceite tu'uey rapu porque kauk lanun rapu mununaung y se munu'ey nujuau saria munujuau ndajap kute munujuau o ku'uaus de de. De kinjial rapu tu'uey lajau de kulumbu rapu kauk nipem lik'iajam lajau porque jay ndun'eiñ rapu chu ya nipem lajau rapu y a veces lajau ndajap kute y a veces tutsajau de kute de ndajap jay de kute saria limón tu'uey rapu ndajap de natural lajau de kute y pus munujuau munujuaut rapu mjiung <noise> mununaung ngumje y a veces rapu mje lanaung laets mas batsau rapu se se kua baets puse kua bataung rapu mut rapu nipep lim'iajam batsa'au rapu kua larets de mamen de nduet li rim'iñ rapu kua latsau kua la'ey mjiung ngujue kua lakal con ndajap ku'uey jay kua latsau kutsa'au pus rapu y ku'uey lapay pu baey li lapay la'ua rapu paiñ kutsa'au y ma'ey matujul con mamu kutu con ma'ey ra pu bien kutsa'au kua la rapu kauk lanaung rapu porque latsa'au lanun rapu lanaung ndajap con ngumje a veces lanaung nanuy.